Sayrga chiqishda, orqa xaltamga suv idish, energiya barlari, first aid kit, xarita, kompas va qo'shimcha kiyim qo'yaman. Shuningdek, telefonim va, agar kerak bo'lsa, quloqchinlar ham olib chiqaman.